فتح الباب بحذر لحد ما هو شاف ممر جان كلش مظلم، هذا الممر اداه الى غرفة غريبة جدا مليئة بلألعاب القديمة، بينما هو جان د يستعرض الألعاب الي جانت بهاي الغرفة، استكشف لعبة غير عادية تحلركت من تلقاء نفسها مما فتح امامه عالما سحريا مليئا بلمغامرات.